Ga nubwa agembi twogo ko ne tiyen timin, ama inen nga mubwa lerakwa ni gbere tibe ni peni iletyna shema atea elele na fa cinji ge taje ima pana leti shie yanaga iteni na ka keshi ci kpa re ba ru shupu na ny name na ta hie ugumua jasoli atwa gana na ti yaje nyesa, eti huni wene ta bwaga eti huniwene tuvwa bitiwo bwala bane mu huce bo shupu ma pushe kpateti volo wabu ne bi gbegbe, hie bu mbe buve babe hie bu usumug atka mna ego zhi na wa be hie be hare gulo leba a hube ba sumna go jasa i uliyena aba namba zhe kuno butu re ba shape buyiko ne bi gbigni be guvi cije ti be yure cibu beci ushupu ibe ejeje hie aluba ma rikwi zheshe ya, gana azhanda asha esembera zata ibe shepina bua munna butu bu yashi she na vwa wuwu A patani ya nu huna ezgee ashe moto ushupu na a hie uko lo apata gumma na akuya, hyeri la kulye hie as hehuhizhe zhie bubu ti zhe rikwi usemvi behie aj ga ku ta yaje tu sure tuna esure, ufeli zhuji pata ifoli zhiji apata ti we we ne ne aga weme ele zhiji a iye tuswa use akabu ta shi shi suta zha she tuba gane tina abane nganɛ, e teneji ambe i heshi ma gunt be ci hive busaya ko bishi cio ko ment ige adugwa ba ge woci be eri shi shigo a yao, gana be gezejɛ ushupu be jiteni beyiho tiw biyiko bua zhe ya epe ya gata be keshi viad uwa be oto na shina to oto na atwa to hijanu be hie otota shehe oto na nlaa oto hijanu o eta eri ima hwaya pata axuna u wembe use ne be kuba eghe buw iye huwi it shane iyi latu umlane tiyashe yama ubwa ni kenyi bwe ya pana buya letu, uwene ti yashe bula ni kenyi ya pana bu iletu atwa ma atala a shama i we ta hie tu wo tunamba atala ashamaje iyi nga kubwata.